Allo! Pôlisy a? Ay, magnantso anao zaho fa misy olona karaha hitako sy m- sy nôrnôrma ty ka raha mety hangalatra tômôbila isaona angamba izy io. Aty am- ay! Ampandrana eto zahay io, akaikin'ny jovena akeo zahay de malakilaky andreo fa mety olon-drasy io mety hangalatra i tômôbilan'olona eo.